Anjara asan'ny zavakanto amin'ny fivoaragn'ny tegna magnokana, <hesitation> raha olona zao a, tegna hoe miaigna agnatina zavakanto zany magnan-kevitra izy a, saignagny a mivoàtra foagna, mivelatra sara si zany hoe zao a zao sady mahafantatra ny tokony ataogny a sy tokony atao ary olona sy magnagnognagno fahatagny raha ohatra ka hoe miaigna agnaty zavakanto.